Nisy telo eo zô gny tanà hafa fa nipetrarako de nandaniako ohatsy hoe Majunga zô nandany teo amin'ny dimy tao teo, de tà Diego nandany roe tao, de t'Antsohihy nandany teo amin'ny tao raiky.